Waaw man moom li may nelew ci guddi gi yépp six hours la. Waaw su bëree ba bëre six hours la. Léegoo-leeg nag du ko mat. Waaw léegoo-leeg du ko mat waaye six hours moom maximum moom lool la paska balaa ma dem ba julli julli ba pare ba def li may def ba pare rekk twen dafay jot walla nine, te fife fum jotee damay jóg. Waaw léegoo-leeg su baree ba bari daal six hours la. Léegoo-leeg nag mu mànke ko. Waaw <noise> nit moom su manee man. Su manee nelew ten hours baax na ci moom paska dee di génn four hours. Waaw su manee nelew ten hours, baax na ci moom. Waaw lool de moom war na man a nekk. Waaw man maa define suma boppu li nga xam ni man maa ko moom ak lu suma liggéey moom ak lu nit ñi moom. Moo tax ma tànn man six hours moom laay nelew, dootuma.